Hioko'i bo husiri oiraareha oo hisuo'uure ku'uku'ubuu, a bisiohareeroo bisio, bisio eipa hura pitee aba piteeroeaa oitaa'iita kai o hura piteeraeaa, bo ku'uku tari'ata a huraabohara bisio, sa reoreoboo oo'ore ooruai. Ha bisio heuaabo ua aba piteeraea aru ku'uku'uihara bisio, aga ii'oo hura pitee abeehara. Ii'oo iireeto a hura pitee abaraahara kai ii'oo a tarutaru'u pitee bai abaraea kai aru roasira teera'aroarei pu'abohara. Ha bisio aba piteeraeaa hioko'i heuaboo bo rukuturiare, aru roasira teera'aarei hioko'i pu'apu'abaa. Aru bisiobaa, peirautaha bo okuu, abahue airai kauooro'obisi kai paapakoro'obisi bai hukuhuku pitee tari'ata. Hioko'i bo ababuu hioko'i bai. Boikiro, bisio aba'aeaa hioko'i kai bisio abara, bisio aba piteeraeaa, aru abeehara bai huku pitee. Ha iareraahara bisio ei tabiri'oo aarei poreraahara. Aru roasira pu'abu hurabaa baire iibaa airai piro aitokoro'oa kai kauooro'oa. Iisio pita aba- haa'oeroo oo'ore bo ku'uku'u kai bisio ei birabira'oo ku'uku'uabaa. Aru abeehara hioko'i kai ta abeehara roo'ore oitaa'iita o hura pitee oo'ore ei birabira'oo a ku'ukurebaa. Bai'upa roira pita bai birabirarebohara hioko'i iibaa. Hioko'i o si'iha'upa roira bo birabira pita ruiroehara hioko'i. Pita poreroehara boorire bo rukutu'oroi o si'irebouba oo'ore ei birabira'oo a ku'uku'u'upa abaroepa bai huku'upa o hura pitere. Hioko'i o si'ihaa'upa roira pita poreroehara bo rukutu'oroi, ha boikiro sa akukpita pu'aharaiiu pirio oitaa kai bo riatai. Ei ku'uku'u'oo, ei ku'uku'u'oo arabaroea oitaa'ita kai bo riari, a hurapi'ereba bisioi a bapitee boorii ua abaroehara, o hura pitee ei birabiraro'oo a tarutaru'urebohara bai. Eipareha bisio bo tabirirori bisio o ku'uku'uaba bisio, aru ii roasirao hura pitee abahareeri ii tabirioarei teera'a hioko'i. Aa, aru iiato tohi'eato hura- haaborii aibaarii sa bai huku'upa aga oro huraabo ii'aa bo roasira oru aga'ire. Aa, ii tabirioarei, ha iraupta, ori ii'oo a kuukuu'upa aira, roasira taribuuro, roasira taribuuro aae kure'upa aira bai aba'aha bo rukuturiarei huku pitee. Ori iisii pita harisirapiuaha, ta ruihara. Ta ruihara roasira'ita eipa'ooraba, bo tabirirori eipa atoro piteeroeaa, ta ogo'ogoehara barariabaa. Ta ogo'ogoehara barariaba sa oiaba abaroe roasira'itai, porehaa'upa roira haia. Ori iisio hioko'i. Eipaareha ori iisi pita aba'ohe ea'ure bo tabeo.